Manana namana akaiky eo amin'ny folo eo aho. Ny taonan'izy ireo de misy ny eo amin'ny manodidina ny roampolo taona, misy ny manodidina telompolo ary misy ny efa mihoatra ny efampolo taona. <hesitation> Vehivavy ny ankamaron'izy ireo a. Ary samy manana ny antony manokana ifandraisako amin'azy a izy tsirairay avy.